لو كنت مضطر لاكل نوعين فقط من الطعام لبقية حياتي أنا بختار ال- الدچاچ ، بختار الدچاچ للعشا وبختار الفول للفطور أنا بحب الفطور كطعام للفطور هو طعام نباتي، اما للعشاء فبختار طعام حيواني أو غذاء حيواني وبيكون هو الدچاچ لإني بعشق الدچاچ.